اكثغ شخصية عجبتي واحسها بالنسبة اللي قدوة حسني هي شخصية. عمر بن الخطاب ، هو أحد الشخصيات الاسلاميي اللي قادت المسلمين بهذاك الوقت ، شخص كان كلش عادل مع رعيتو وكان يجوع حتى رعيتو تشبع ،. شخص كان يعدل ويساوي بين الناس ، كان يفرق بين الحق والباطل باصغغ الأمور ولهذا سمونو بفاروق الأمة.